Kenya ketindoi rwaik, ako rwaik chu kotaretech eng' oratinwek chechang, pendi rwachin kenya akoip rapinik, kopa much ko konyo emet ake, nyokole kosponsan kole opwa korwachi korok ndakikon ndapokorwai kosiir koip kold, ako kold chotok nyokoyaret kenya akotaret chii, chita nelapati, ako chito nelapati natak ngo ng'olapat, konyokotaret ko- kone koneet lakok koneet lakok ko- kosir kosomanso akotaret ko <hesitation> piik ap kokwatinwek, akotareti ing pratinwek chechang.